christmas holiday na mageala <hesitation> ini week ini month waka-waka december sagu poke ai manubu waka gai stop. Rasi christmas new year ta agesimu elato. Ai napo auru auneu saga sainiu matala onu palopalo. Onu palopalo ela pe ari ati pe laoasa. Ela mada ato sagato ela dapaua ela onumugeala, onu mageala weekend la ah christmas ela pema onu mata aru, wain pa naulo atoro, pa manabu atoro, waka atoro tu amini amato pa alo, kasi ela christmas taim amela pa ma laia new year isina. Waini anua auru dipa lauma, ia torola paparataim christmas aka pelama dakio wasagulele christmas mageala. Matau pe lauma too taupe ataina ain ela na taim holiday palana toru. Paparataim town december la pe holide pepie gesi, holidei el mageala inau wasagu otapai kai lao, kasi ela mane ta aikala sala kai lo holide pai, holidela christmas new year raremu pepret siamela kasi na weekend baran skul ba holide wasagula, kaua tioni kakabuna lauma a christmas ai pelama naulo atoro christmas dapau ela inikain patalo. Price stoai pe lauo kasi ela ataisauto christmas ta agesimaelato ma ela dipa waiodia, ma patalo mape saka elai. Are christmas dapau ma tape rarebanu na year bai balaia kasi christmas ele arasunala new year december olo rausu tape ka ala ma january, february pe alaubani, ela malo year banutau lo. Umado dapau christmas le na mageala patalo mageala pe matate anua di lotu, laa dipa amalo taim laa ma matate ama ma lukauto de ba lukauto me year banu mada lo christmas ma laia. So christmas dapaua anua, dapau anu anu dipa laumo christmas elai tiona amatai kakabu pitai lago christmas a pe lauma. Ma prens pelauma relatives pelauma, navava naulo atoro ma boboke pa christmas eh kain siamelau kai aloa kasi elai weekend marai, na paua isou pe naulo atoro gaine chrismase.